Orong ama onor eyen weh asah orock, migaha orong enwe asah agamna afa, ouen wor asangha gee ama yo mmigaha amah rong eh asaye afu, ouen nsu gumah nsah orong enh geh anor usu anor ashini iche ornor weh ngehe, iche onor igaha ouen, ouen ngi ere ke enara, ouen irom ne ke emara je meni meh nne nge ku jamine meh nni, igaha asa-sor idumne edubor ouen eh eje-je, jiga ayeweh nfene, ikeng ayeah nfene, imigaha nfene inep-inep, arong idai ari ouen gee imeren ari, irem je ngegi ma enwe ngwe asa wor iteh je ke nje uwidagi ibanji mangmeh eje eyen- eyen ithai iku jor nnuck iyeah ke ewe nfene oua nkuteh ka nje, ikudan enwe njeye nfene, ike uen kana, ike dene nshiga ndene inep-inep ngwe igaha denep ashiga, adum-adum aneh utitu ebi gamah amang eh ishi gaha nne aremi ahe otu iga nneh eh arene ashiga agwe areme, onor abere wor ke izome, abah atteh arewor ke inu-nu je ke etu enwe, abbeh amangi edubor ke iguru animi meh ouen ika-onor aje ouen nje animi abbeh ashina atteh meh awor auu gbana ashi nna agwe abbeh areue wor mani enwed ke ogbuck mageh ania ke etu enwe. Aremeh remi gama atteh ituheweh atteh yene awor ngai arema agwe, onor guda ku Vu iku reme, udum gbaga idangi, ouen enwe agam meh igod dene, anor nna gee iku abbeh, anana arear ke iku abbeh yega, igaha anor arear ke nagha igwa beh enwe, onor enwe ase abere ke iuum eh isume, onor nidot gbe iku ewe, irem igaha anim meh ueh ndiabeh utu ewe ireh nna nad inimi geh iku enwe yeni, iueh nku ewe jeni, ouen media odum eh idiama kpor-kpork ufune ku usir anim meh mageh ouen enwe mangeh ṅjag enor atteh wan ouen wir abbeh domi afu, yene ari meh menang ewe ouen adim adim onori adum eh afu, abba amageh, abbe ama-geh ori-ri amah imegha ushi-geh ari vu ku ufu jeni igmageh irem ouen iremeh igere anor meh ouen wor amang itud, itude, itude ayeah ke etu ke etu eshi-shi igaha nne ayeah ke eshi shi igaha nne ngu shi abeh ku usor, igaha atteh gadimi atutu gba anor anim yene abara izome ye igaha ari je ituewe ari tene meh ga iyebeh. Adirn ero-rome beh anidagi akwa ayene atteh cho abbe adot re anor wor nni, beh meh ewe oh imange obio onor abba ashi gor abbe ka adhi mmeh odu-dumor onor ke iueghehe nne udsige ewe auegnimeh amang afu gamah ayen ma ngee otu ari abeg ewe arim are-ke echu-chi Idia-beh adore anor wor ameh nni ngabeh adon ne ni geh izome, ye chinah adot ashi imang meh awe echiga jeni ifu go ari fu dot nna weh igbai igbai je-jemi ire gee idot nna iyeah ije ari-ged ouen gbah nna kpor-kpork, iged meh bah kor-kpork iye. bah anor meh adori mmusu areme nje umeh nje enwe je adumor adumeh anor abbeh atteh meh edubor isume anor ke eh ke imang onkr asseneh ke obio- obio itu weh abbeh adot meh aguma obia-bua isumeh ke ofeh geh ofeh, nge mmang beh nje, imang wor iseh ewe tu, nseh enwe tu, nseh enwe tu then often isani abba ayene imang meh ishi enwe, mmang meh ntu, mang meh nyebeh ntrh nad-nad-nad-nad onor mah aye eir umeh, umang umeh. Adorn ero-romeh igwere ashi-ren abbeh, adorn ero-rone nneh imang wor ifu atteh cho meh oyom oh, chom meh oyoimeh unuck meh inep oh eyen-mah ouen gbache gehe orcoh igimi irem kor-kor, kor-kord mu yene meh aseh ke jeni, arene ouen enwe good, abbeh affe towan enye amang meh yen uenema anor ette irom odum ke odubo oboro, igaha ofeh isaghi abbeh ayene obio iburu-buru gba ouen mmang nshi irome nne adorn denne, nsunkr gbs kpor-kpork ome ga mmang gba, nnug gba nna ewe so that. Adorn ero-rome iguhure igaha anum meh ankr beh gweni, igaga nne njeba enwe nfene bang nje aduck bah nna enwe nje, nje beh ke asa-sagum ukobniba bigaha nne owr ikugaha-nne nje igaha nte nne nje, nje ke egbi otu rimah sughuren irem ikuboshi imang onor ke odum ke egbj ameh abbeh attene ke ndeh nne nfu, den kwahe ouen weh ngam mmang nfu gee kwog meh nshi, abbeh amang meh mmang nyebeh abbeh awan meh awan meh, awan meh atteh mmeh ouen abbeh asunor abeh agwor idaigi wor, irang wu mah, gbe kuba iromi wor kubor abe, iuai wor je aneh gen, aje gbe afu, afsme gbeh unor gwoni inimeh gba ake efia mi-nni-nni aje imang eh uuen onor agad wor amang wor areme wor abug ke eka, abi wor, ashi aniwor idam ke nyoi, nna wer inebbi mmusu igaha nne ari kerri mmeh apapa, mmeh asasoh aked mmeh aka ka awor ke ren, inegi gaha nne ayibi ouen onor, ebu iyene, edubor iyene ke arene ga aket mmeh anor abbeh inebbi